هو، موږ کولای شو د ځینو خوړو په خوړلو سره د خپلو سترګو لید ښه کړو. <hesitation> د بیلګې په ډول ترکارۍ لکه دولمه مرچ، ګازرې، پالک، کلم او داسې نور چې ویتامین اې او سي لري. همدارنګه ماهي چې امیګا تري اسیدونه لري. <hesitation> سابه او میوې لکه ام او زردالو، د چرګ غوښه <hesitation> د دې ترڅنګ ژیړ رنګه هګۍ او بروکلي او داسې نور.